Pues bueno nika se pues toa fiesta tikchihua itech nika to pueblo nikan mas antes nikilnamiki cuando ine onikajka mas muy joven okchihuaya se nijki otoaya puas ashan yi mitoa fiesta pero otkatka pues otoaya chihuaske se diajtli os de ashan monamikis tiktal folano pues okchihuaya se nijki de akin monamiktia okchihuaya kihihua otkatka amo momishmatia kin ashan kichihua nijki pollos de ahorita kinemaka de blanco de iztakle in piome den de flacos otkatka amo otkatka amo akin kipa se toro akin kinpia se in chikame o akin okinpiaya piome pues de hecho san ti non nikinmiktiaya mimiktia se toro chihua melahuak se akin monamiktia chihua se toro kinmiktia pues yejuan amo kosa otkuaya nijki carne de refrijeriado nejki nikan kinshkaltiaya nejki Yolkame que se toro o ichkatl o piome okinpiaya pero nikan okiniskaltiaya o se borrego se ishkame kualkisti o se chitokl se kinmiktia pus oprpararoa kiera kinmelahuak kiprepararua kierani mole in mole intejuan toaya moli chihuaske in moli de akin monamitis chihua de lo que es ocooarauaya de lo que chile dende chilpotli pzas ajojoli nejki cebolla canela amo mosaruaya tantas cosas ken ashan yiktlalilia kakahuatl kinikitlalilia chocolate tiktlalilia que pepita kintlalilia nejki galleta nijtlalilia plátano pero intejuan antes otkatka amo solamente oktlaliliaya non in chilpotli es el único huan ajojolin huan pazas huan nin canela ni cebolla ni ajo ni almendra ese yi no okchihuaya den moli o se diajtli igual para antes acompañarua in bebidas den konia. Amo ocoparuaya nejki inyejuan ocoparuaya para yikchihuaya nejtli tikchihuaya nejki otoaya kiishtin ni dan aka monamiktis tlalilia nejtli puro nejtli otemakaya amo oktemakaya melahuak ki orita kin refresco antes tlaliliaya puro nejtli tlalia para ikancha in padrino puro nejtli huan tlalia pues si refresquito pero de muy poco amo den miek refresco san de poquito amo tlaliaya como kiera tlaliaya kin ashan yiktlalia coca tiktlalia nen miek refresco yiktlalia okseki cosas o pastel que ye di brindis que de pastel ke de otras cosas pero antes amo otkatka non otkatka san kiera monamiktiaya novios yeka yikinhualika yitlakua huan nejtli koni huan ni refresco huan san tlakua yeka osa normalmente otkatka okse amo igual kieme ahorita ahorita de se boda kitua melahuak akin monamiktia yiktlalia yi vconkua in piome den den de flacos de blancos. Pues ijkon kemen ahorita de flacos in pollos ye kinkua de miek intla de boda miek piome kinpojpua para yiktihihuas se de akin monamiktiske yitlaprepararua para in boda ósea kinpojjpua in piome para kualkan yitiotlak yikintlalia para yihuiksik in piome para kualkan melahuak preparados para para cuando yihuitsen novios yikuechotihue in chili molino kiseki in chili nochi nin chili ajojolin pazas canela xonakatl ajos nejki pazas almendras galleta pepita cacahuate okseki kinmamiktia in moli para konesh niki prepararua para cuando huitsen novios yeka nochi in cosas yi tlakuaalchijke yu chijke in moli para huitsen in padrinos in invitadoos melahuak de akin huika in padrinos para nejki yikintlamaka pues yeka yi mo ashan kintlamaka kinatenderua in padrinos nochi. Para después yeka yipehui pues yektlalia sonido tlalia para mitotia in padrinos mitotia chihua in gusto casi ijkon kitua yeka chihua in gusto para se se fiesta ijkon yekchihua para yeka yu monamijtike in novios nochi para nijki yekintlamaka nochi in invitados melahuak den nikan kualika in padrinos para noshtin yeka preparado noshtin kinatenderua den cuando tlayekua kinatenderua in padrinos den cuando ikin kinhualika in niviotin yekenetregarua in noviotin inahuak nin ósea den aki nompa chanti kinhuaalika in novios nochi kintlama cuando tlayekua tlamaka kichihua in gusto de mitotia nochi luego partirua in pastel den brindis ósea nonke chihua la vibora ósea nonke tradiciones inikan ijkon ka luego yeka kinentregarua in padrinos. In novios yeka cuando yeka yu montregarojke in novios nochi in padrinos ki nan tregrua kinemaka tlwa kinhualike chikinme pues yikinkuepa huan okuel kinemaka in padrinos in chikinme yikintlalia in tamales in tamal ijtek in chihuilt huan aver tlen kintlalilia in piome o temala se lelechonzhin o se chitokl o se ishkatl maka huan padrino ijkon nikan ijkon ni kishmati tlatotia in xochitelpoch mitotia in entre padrinos papas akin nonke hualajke okinintaroske hualajke pues noshtin yi mototia chihua in gusto inyejuan de se de se boda o manamiktia nikan ijkon kintua monamiktia ashan tikintua melahuak yu ya se casaron pero antes yeka yu monamijtijke ijkon kinilia nonke tradiciones pues si o den mokuaketia se pilzhinkli pues igual. Igual de motekia se pilzhinkli kicha ni padrino yahue in iglesia mokatekia den kuaktlan huits kitihuen in niño o in bebe kisatihue in pilzhinkli tlapatilia kuiki niak mariachi pue nika mariachi kinhuiki hasta ijkon ka kuika in miza okual den yitiotlak huiki in pinzhinkli nika mariachi para yike entregarua nochi temaka duice ósea zhopelik kitemaka zhopelik kisheshelua nochin den aka kipalehuia sheshelua in dulce ósea in zhopelik kisheshelua para para nin akin kinpalihuia ijjkon igual kinchihua melahuak ijkon to tia nochi ijkon chiua ósea de se de mokuatekia in niños ijkon kichihua in nin nejki se fiesta ijon.